मोर् जानल कुछ पेय पदार्थके नाम यी है। बियर, कफी, जुस, पानी, वाईन, चिया, दुध, स्मुदी, मिल्कसेक, रेड बुल, कोक ,नरिवल पानी, व्हिस्की, भोड्का, रम, क्यपचिनो, पेप्सी, स्प्रिट आदि हैं।